你做什么都有钱你有一点钱你可以买东西可以做产品给人就可以卖 lor 卖就可以赚钱

um 在我们国家其实律师很呀多，tapi 普通要用律师得找较好的律师咯。um 应该我们得要经过朋友介绍还是讲自家若有用到，有用律师过的，就会知道说哪一个律师较好。so 我们就会去找那个律师做咯。ok 哈 <noise>

这嘞我也甭晓讲咯，因为嘞，我也没做生意哦，我是跟人打工，打工的呀，吃工钱，过日子。

其实嘞，um 在家庭内嘞，吃是最重要的咯，你没吃怎样会有健康呢？um 用的东西嘞，够够就好了咯，一样的东西甭买多多哦。

um 做生日啊多好就放假咯，每天做那幸苦，那要拿一天休息哦。